<...>Ireto abiiy ñy biby mampangaroharo olo: <shushes> -Ñy voay. Ñ'antony: -Ñy fihetsikiny ñy voay maherihery noho ñy endriny tsy manam-paharoe, -Ñy vavany bevata, -Ñy renen-kiny bevata, -Ñy fandehany miada noho i mihina ñ'olo, <shushes> -Manahaky anizay ñy taratila. Mety mampangaroharo ñ'olo ko'eie ñ'antony: -Ñy taolany bevata ,gny fihetsiny hafahafa ro manjavozavo<...>.